ég veit ekki alveg hvað er að gerast hérna en kíkjum á

ég er ekki frá því að þetta hafi verið ógurlega frá Hólmavík leiðangurinn er þar í dag mjög stórt eða lítið fyrirbæri sem birtist og veit enginn hvað er einmitt ég var að heyra soldið svakalegar fréttir um sæskrímsli sem á að hafa komið á land hér við Hólmavík kringum árið nítján hundruð og sextíu haldið

eitthvað kjaftæði já við skoðum þetta kannski á eftir en vitið

og er ránddýr og borðar skeldýr vá hljómar eins og rosalegt

það er samt örugglega ekki til ha ekki til á ég að sýna

ykkur það

eins og vanalega fá krakkarnir málshátt og setja upp leikið verk byggt á honum svo til verða tvö gríðarlega ólík verk þetta þurfa þau að gera á ótrúlega stuttum tíma svo mikilvægt er að hópurinn vinni vel saman hópinn okkar í dag skulum við kalla týndu börnin og

hvað er málsháttur eitthvað sem kemur inn úr páskaeggi nákvæmlega það setning sem er venjulega

eins og gáta en stundum er það augljóst og það hálfgert innslag í málshættinum þetta er með betri útskýringu sem ég hef heyrt

daufur er barnlaus bær hvað dettur hug hvað þýðir hann Reykjavík væri leiðinleg ef það væru ekki börn nákvæmlega hann gæti líka

tími má fara í einhverja vitleysu byrja

væru fullorðin og þau eru fullorðin ég gæti gert svona síðan verða allir fullorðnir þegar sagan er komin búið að ákveða búninga og leikmuni þá er bara að æfa og

æfa og æfa og undirbúa fyrir frumsýninguna ég þarf að þurrka tárin ég er svo hræddur þetta er

en skrímslið sem ég var að

sem á að hafa verið svamlandi hérna í Steingrímsfirðinum það getur orðið allt að sjö hundruð kíló sjö hundruð strákar ég legg nú ekki meira á ykkur nema

það getur líka orðið hundrað og fimmtíu til tvö hundruð ára eða eitthvað eldgamalt það var svamlandi hérna í Steingrímsfirðinum rétt fyrir utan Hólmavík ekki að gá hvort þetta sé satt það mundi ég gera örugglega ég er örugglega góð máltíð gangið í þessa átt og þar er nóg að skoða og kannski pínulítið erfitt að velja á meðan voru önnur týnd börn að pæla í sögunni og hvernig væri best að leika hana en tíminn er ekki alltaf með okkur í liði og líður stundum allt of hratt þrjár mínútur hvernig

hvað er einn plús einn af hverju var tannlæknirinn rekinn þarna sem þú átt að hlæja

þá lítur þú aftur í myndavélina kannski bara betra þú aftur í myndavélina kannski bara betra við

hvernig ætli gangi hjá fúla kennaranum þær skiptu með sér verkefnum til að nýta tímann sem best sumar æfðu meðan aðrar fóru í

bara einu sinni enn frá byrjun það er oft það er heldur betur farið að styttast í frumsýninguna

vantar fleiri búninga ætli fúli kennarinn nái þessu öllu saman áður en sýningin hefst Elías hvar ertu þetta er ekkert hvað er þetta hvað þetta þetta ég skil ekkert í þessu þetta eru einhverjar tölur ó nei fóturinn datt af krabbanum

skilur þú þetta ákveðna staðsetningu sjáðu ég fann kassa við þurfum lykil til að opna hann það er lás á honum ég skal gá í símanum mínum hvar þetta er ekki að fara á þennan stað þá kannski finnum við eitthvað til að opna kistuna að fara á hestbak mig langar svo mikið að fara á hestbak hvaða hestur hefur aldrei verið

einu sinni labbaði tómatur yfir götu og svo keyrði bíll yfir hann þá kom ananas og eyðilagði brandarann taktu hár úr hala mínum kynnir týndu börnin í daufur er barnlaus bær gjörið þið svo vel jæja krakkar hvað er einn af hverju var tannlæknirinn rekinn af því hann reif kjaft er að gerast hérna ungfrú skólastjóri hann reif kjaft ég vildi að börnin væru

og munið að daufur er barnlaus bær taktu hár úr hala

mínum kynnir kennarinn í daufur er barnlaus bær gjörið þið svo vel

hvað segið þið svo hvað er þetta fröken byrjaðu núna

stærðfræði á ég að stafa það fyrir þig þú einn plús einn þrír frábært upp um bekk þýðir ekkert að þú sért

klárari en allir hinir

klárari takk fyrir þú þrír plús þrír sex ég heyri ekkert í þér hverjir eru eiginlega hvað ég vorkenni þeim foreldrum að eiga þig sem barn og þú sestu niður eða út ég er sitjandi ég ætla samt ekki að gera það gerðu það nei ég ætla ekkert að setjast kennarinn þinn og það er

mikilvægara eigum við bara að láta hana stjórna öllu

í morgunsárið auðvitað alveg sammála

þú ert að kenna í miðjum tíma það er

prósent ég veit það ég

þetta ef þú værir nammi þá værirðu gott nammi nammi

lagi með þig nei sko ef þú ætlar að tala svona við mig þá ætla ég

á kistuna vilt þú já spennandi funduð þið svona lykla já

að nota það til að opna pakkann af hverju opnið þið hann ekki eins og venjulegan pakka já

lítur út eins og skrímsli en þetta er í rauninni skjaldbaka Einar Hansen ætli þetta sé maðurinn sem fann skjaldbökuna

miðvikudagur annan október nítján hundruð sextíu og þrjú er þetta ekki hann líka þannig að hún kom á land hérna fyrsta október bara hér það var Einar Hansen sem fann hana og hún var þrjú hundruð sjötíu og fimm kíló í svona köldum sjó þessar stóru skjaldbökur þannig að þetta er einsdæmi hérna á Íslandi að svona skjaldbaka hafi komið á land hér sjáið munninn á

magnað hvað munduð þið gera ef þið munduð sjá svona hérna í firðinum svona skrítið ef þið væruð

eitthvað út á firði og munduð sjá eitthvað svona ég mundi reyna að ná henni já og gera hvað við hana sýna öllum selja hana fyrir hundrað

græða einhvern pening á þessu já græða peninginn það held ég

þið stóðuð ykkur ekkert smá vel en núna vitum við að sæskrímslið sem ég talaði um í upphafi var í rauninni þessi

þá er leiðangrinum lokið þið stóðuð ykkur rosalega vel að leysa þetta allt saman kærar þakkir fyrir alla hjálpina ekkert mál þeir Elías og Marinó kláruðu dæmið með glans við kveðjum héðan frá Hólmavík og næsti leiðangur er á rosalega spennandi stað og þið viljið ekki missa